Portu de tabuu kaskee. Woo hayuŋg baru baru ɗaŋg. Got aazanan, a turde kaski, woo keefe, buron degen kelenaa bariya woo ʃayi woo sii ge nen. Ʃann den layit oŋg lo koolo naman kə neeb naaŋg kə tara nam kosole le tabuu tu ɟoroŋg kee. Gar ɓe nana ʃaan ta, kul wu ki kul ta. Ena khalas, deen ta onle ʃaayi wosi. Nduurum faŋgsoo walgada khalas de taboo. Dee kil de kaskə kataga kod tə tare mubari maane. Wala saa geen tə aaye wo tə aafun watu. Tə ɓaa lab ɟinti, nuŋgu aazənən. Foturu dee taboo kaske. Woo fale nə nenə. Neen kul nde yaabu ʃaayine baru ne ba.